<laughs> oh oh oh, aai, mam, mam kan dikɛ bunsɛla. Oh, bunsɛla me ŋwani. Sɛla ti mam wan loe de la <hesitation> sɔ'ɔŋa la. Mm hmm. Sɔ'ɔŋa la a ka tari daaŋɔ, a ka duni, a bisega me pugum ka tɔna. Fu san nyɛ a dia bo e, a san bo'ora ti fu bisɛ tiim bo e ɛɛn eŋa ŋwɔni la yire zugɔ mɛ. Ge la san di'a oo, bunsɛla, bunsɛla a zalega wan tɔna. See ti fu nan bisɛ fu wan iŋɛ se'em ti bunɔ la n boi a puan ti a dum ti la dɛna daaŋɔ la, ti ba yi'ira ti venom la, see ti fu nan yese bama nan basɛ. A nyɛna kuraa sãn, a kinɛ la kuraa pugum tara la dabeem. Eŋa n vuuri se'em la. <laughs> Mam ka, mam ka boti, ma ka boti bunsɛla. <laughs> mam wan loe la sɔ'ɔŋa la. Sɔ'ɔŋa fu san pugum bisa e kuraa, a pugum kɔ'ɔm ana fine mɛ. Fu wan pugum bɔta ti fu bisera e.